Han radar ra be o ɲa i diamu to mu wian a benɛ <hesitation> ho pipian yan we manamu bera so pipian han cunu mi mube bera so nɛnu ma tete han radar yan a benɛ zan oro <hesitation> salit sateliti yamu sateliti yamu mu'a benɛ a bɛ wɛna a kominike ma wɛ a mu yɛsin we webun ho pipian yan we webun yirawe a bie bie wa buwe mu yɛ aro amu zun mu a ba fe a we be